Ma ti e di se u ngë kam pulicjartur kur një tapit, përçë u ka pak çë rri vetëm, alura te tapitet normalmenti i shkonj l’aspirapolviri me një ashije çë ë bur apposta pë tapitet, sa të rnarënj gjithë pluhuracin, però na pran ë se do të e lash propriu me vjersh ngë e di si bunet, ka nfurmarem.